Ri wnaq te'kraaj xtk'ulb'ik mu ya ruk'jun achii mu ruk'jun ixoq, e <hesitation> kb'i'x chi'chke'mu ya mxaka'yij per qaan per wi', perwi'per qan njeel, si xa qani'j utzk'ri'chi'xtok chu wu auchjil mu xtok chu auxqiil uche xuq k'o wnaq kaaj e <hesitation> kkani'j chemo ktze'nik chemo kyolwik, chemo e <hesitation> kb'nik neri' njeel k'ri tka'yij njel ri' tqaaj chwoch, ri juun rech e <hesitation> tk'am kiib'k'chi' ri qatz aleey tkjnumsaj ri kyloj si qatz kq'aax puk wi' che ri kirb'ij ri juun che ri kir naa' juun are'k'ri'e <hesitation> kchuknik chkuri k'eeb'wnaq rech kaaj xki'k'ulb'ik kaaj jnum iki'k'ob'ik rech tkajb'ej kiib'chkwoch jnuk'pri juun xuq ke ri juchik <noise>